To fijo, fijo kam, to mi wi'ay fijo ngo ɓur-mi yiɗki; fijo nginam. <hesitation> Wona nder ndiyam, a yinoo, a yinoo, a yinoo, koo mi wi'a yinndoo e yimɓe ngonɓe nder ndiyam ɓen. Ɗo'o ko fijo ɓurd- ngo ɓurdu-mi yiɗki. Ngam pijooji bana <hesitation> balon kosɗe, balon juuɗe, <hesitation> ko pijooji non, ammaa mi limtataa-ɗi nder pijooji ɗi mi ɓurdi yiɗki bana ngo'o kanngo.